Imudu, iviri, itatu, inne, isano, sita, saba, inane, tisa, ikumi, ikumi ni imudu, ikumi ni iviri, ikumi ni itatu, ikumu na inne, ikumi na tano, ikumi na sita, ikumi na saba, ikumi na nane, ikumi na tisa, ikumi ni ishirini, ishina imudu, ishina iviri, ishina itatu, ishina inne, ishina isano, ishina isita, ishina isaba, ishina inane, ishina itisa, ishina sarasini, ishina sarasini namoja, ishina sarasini nambli, ishina sarasini natatu, ishina sarasini nainne, ishina sarasini nasaba, ishina sarasini nanane, ishina sarasini natisa, ishina arobaini,